दक्षिन कोरियान मूसम चारीतू में इश्पस्ट कर सकूँ, अपनो काज़े ही ना। इरमा बसंद मूसम छे, जराग सुहावनो रहे थी, यहाँ तापमान दस डिग्री ती लगाएं, बीस डिग्री कीछ मा रवे। गर्मी मूसम जून ती लगाएं, अगस्त तक रवे थी, यहाँ गर्मी जराग नौमी बन जाएं, यहाँ टेमप्रेचर तीस डिग्री तक सरकी जाएं। यहाँ कदी कदी पानी अली पड़े, जुलाई में ज़्यादा पड़ना मन जाएं पानी। अलतें सियालां दाहडा, यहाँ माइनस दस डिग्री सेल्सियस तक पानी जात रवे, निच्च उत्री जाएं पारों। यहाँ कदी कदी पानी अली पड़े, जुलाई में ज़्यादा पड़ना मन जाएं पारों।